Ma paling moda ndawi ede ede du uta kare puru <noise> uta kare puru dou mbojo kan <hesitation> na nggahi ku uta kare ede du uta na'e na'e ra tela ra lete na ndadi kain bune nggahi dou- dou ma laju deka re ikan asin na ni pala ikan asin belah sih kalo uta kare deka re uta na'e ra ra <hesitation> tela tela lete na uta kare ake ma paling moda iup ka ima di ngaha re dela <laughs> ma re ndi puru puru lalo pa ka'a kama'a kama'a fi samporo ndede ni nggori ede re ao ao waura de <hesitation> nggori kai puru ede re losa na dari afi re <noise> lua kai lalo dungga mbudi de bune bep caru ngolon re waur bayangkan kan ngolo uta kare uta kare puru lua <hesitation> lua kai dungga mbudi lalngsung lalopas losa na aka afi re kai dungga mbusi lalo <noise> ngaha kai doco doco kan bade kan ndawi doco tow toma doco toma ede caru re doco toma <hesitation> na terus ti selain ede re ka ima ca'u rau ma paling moda di ndawi de ede ndu oi mangge <hesitation> oi mangge akem paling caru lao deka tabebe ka ima husu ka ima ni kombi tapi ti bae dou mbojo rau payanya pada umumnya sih sara'a pada ca'u mena sih ngaha oi mangge Ngaha oi mangge lao tebebe misa kaina lingi ade ngaha mbojo na ne'e lalop ngaha mena lo oi mangge lalo sia re tis re doco oi mangge ni ede kum penti sia soalnya kan ma pili pili tuta ma mawu mawu misa kaim mawu aka moti mawu aka ncai ncai rai rai oto ra bis doho re na ne'e ngaha laop oi mangge na sia ede moda poda ndawi oi mangge kan ranu mangge kani oi rana ngo ede pra <hesitation> lari larim bawa re ka to lari rai bawa na depas saha sia pataha hancihi ncao laop ni sia na re kancihi ncao lop sia dohon ede lo ngaha laop kei uta kare reni tis re ngaha kai uta puru rau loa rau loa raup lu'u li'i kai uta puru rau loa loa ngaha kai uta kare rau loa uta kare karonga rau <laughs> loa i caru poda uta karongaee uta karongam caru karonga rau li'i kai li'i kai ede rau uta karamba rau loa ngaha kai oi mangge den noro oi mangge de ede menam caru re maling moda ndawi raun